रुचिचो बळी दिनसाताना मिठाय नीरोगी करप। सायमिक गोड पदार्थ वेचात शुद्ध साकर बदलून सायमिक गोडा पदार्थ वर्परत जशे की म्हव हे वापरत बरे। मापाळ स्युराप। आणि नळाची साकर। नीरोगी चरबी वेचात लोणी आणि हेऱ चढ चरबी वापराचे बदल नीरोगी चरबी वापरत जशे की। एवोकाडो तेल। नळाचेम तेल। आणि उपरांत बदाम आणि बियो देखिका अक्रोड, सन्साव बीयो। तंतुचेम प्रमाण वाडवप। पोटा आणि पोषण सुधारपाक तंतु भरपूर अशिल्ले घटक घाळाचें फला बेरी, आपोळा। भाजी भोपलो, कानगा। पुराय कडदाणा ओट्स आणि हेऱ।